Aaa, kunu ŋ boa niiɛ. Ŋ boa sɔkɛna ŋ ta ŋ jakuuɔ. Na musu. Amu musiiɛ a jojamba wa taa. Jojamba jelae! Aa jela kundama. Na bɔ lɔŋ kɛ naa len sii fitiiɛ ma a koa. Ɔ ŋ bɔa fitiiɛ ma ŋ na, na na leŋ ke kɛmu ai taasa. Na leŋ aa taasa aa kpaŋdi ŋje. Aa banda aa kpaŋdia, ndɔ a ya kɛ- paniiɛɔ. Aa kɛ paniiɛɔ, aa na ŋ tiina. Kɛ na lɔŋ. Kɛ na leŋ to nu a ye. Bɛma mu gbi nu mua ma wakɛ. Banda mu mu bɛ leŋpiisi kaman, mui mu ta lɔŋfeŋ lɔŋ wakɛ. Kɛ mu womɔnu anda tiie anu ta lɔŋ na, kɛ mua sii a nu mai. And mu bɛ sii muɔ, mu jakpɔɛ bɛ paniiɛ ɔ. Kɛmu lɔ a nu kuŋ a len toa nu mu pɛ anda bande, kɛ anda-o na. Na tɔɛ bi o. Kɛ ya bi ii pɛ. Ii ta ii ya feŋ len lɔŋ. And mu pɛɛ, mu kama kɛnu wa. So na feŋ mu lɔŋ wɛsuuɔ, a ma kɛnnu wa. Jojamba jelae! Na wa lɔŋ. Na leŋ a kpandi. Na wa lɔŋ pɛŋ ŋ toa sa.